أول حاچة تدخل على جوجل مايل تقع في جوجل وبعديكا تلقى كلمة إنشاء حساب آآ تكليكي عليها وبعديكا تكتب الأسم اللي حاچتك بيه باش تعمل به المايل بتاعك وتبع الخطوات على جوجل مايل وهكذا تكون عندك آآ آآ حساب چديد.